Maisha meshali nika nava vandundusha naikavo shana familia yafo undusha naiyo ongoza undusha mmaisha maisha mlolia kwakwa na mjairani kwaka wondusha